कितकांची नाव, मुइ, धोंमालो, मूस। म्होवामुसा काजुलो, कपाडयो वा माउली, रात्केदो। बीरमुत, जालारा, जल्लो, फुलपाखो, किमासा। वायाति, वीचु, वाघोणी, गोटना, घोडो। जालू, तोला, उया, हुळुक, किराथ, भोवर।